Awora namo ke eni e ati fona amore ke ke paziri bera ke paziri be eto ke amo mireri ta ke ra mireri hakari be e mehetora ke ra eto e izi izi diporimbe endai e mehetora amita kera eto ke amo nango embo pepemi pamone pepemi e eto hangato veto pambuto nango ta meni undi ere nango da ia riri eha sasai kera amo ke mo ke mo ke pemi bera e enanami nango petemi ke evi jigito e aire atora kito amo mireri nangota amo hakarim be zamo Angato meatora be jai keri evi ke evi eto keri evi namo naho ufu tapa emi <hesitation> kouve mehena meni isokowe ahami inge veto pazito wuwuto eha namo maha zingeto eto mehena evi kovuto fena me a awo keri maha afiza ta eto wuto ahata mata wuto nau aiza nau eiza awo kouve mehena awo atona e erika purika atona jua mai wudu wute e merai eto hako e avisi keto amo meni a namo heana tene <hesitation> jo nau eto poru nau eto wuvera sari ke ra aiato nau afifize a powu powu uja ami <hesitation> ujiji are ira hea pambu hora <hesitation> awo <hesitation> mireri eto wuzizi keri eroro eto pambuzo evi awo umbuto awo tapa da eto Awo be ningo nango petemi ketu ora nau irikari tawo <hesitation> afije jape de ato oro kove na ai irikatona meni sokowa eto wuto eha mazimi beto mihena maije maham be afije eto wuwuto aemo <hesitation> mireri awo mireri hakarim be tunga umbari <hesitation> hana hana osa osai <hesitation> tinda umba tapa enjo hire e jawo rare ire <hesitation> hangato eauora eta awo angato wuwiza oi kove pajena ameta zoe amo err hana hana otofu mina hara amo mi haza m ke agi ari embo pepemi pamon ta pepemi ta ke agari amomi aza eto aha maha ta err data embo kuro pare enanga ta ke agari agira fogira amo mi aza mi awo nango awo kove awo aha maha mi embo pepememi awo aru pokorore Og kariri ingi kure au nango pazira eto amo mahami o afije te tapo mi embo pepemi ami embo be ami ore nango amo wuto arimbeto awe na ta ke amo ingi awora umoro kamoroi ani amo iji eto nau ri zorere eto one be embo awo ta ami amo uriri eto zorere eto amo umoro kamoro uwe sa kuku indie tandiu siamie awo kei aura ivuvu tore woje karari ke awo nango meni tare iwu pepememi embo nango be mi awo hi aura ore nangore ingi kure awo paziremi eto amai aire awo rera amire err nango kiri tau to mato feroweto aura eha namo heka nau eha kohuve namore nangota paziri be namore awo ke zawo otofu awo mi haza eto err sawo ra re ani ire ari awo mehaja eto tunga bari tein deri bari err mini eha eto indi ufue iji akari be Iji samona te amo tapa imeha mehara ere poukawo wuvue err jawo te jawo te awo amare poru tapa reto meni tapa em bowoe bowo amore jigito err sausi eto umbuto hose pazeto umbuto awo bowu am ere enjo amo esusa eto tunga hakari euja eawo angat nongo mihora mihore err enjo eto wuema angat tehora iji akarite iji samuna te inda umba iji te ea err inderi saseka iji te sasakari iji te amo angat nongo tapa arire tapa awo hue oro kowe ata fomahata oro kove eto awo eha namore awo ko pazi ena haire nango ta err tumo boru jujune isoro kasoro enjo heirare mihi rara amo namore kohu pazira ara awoeha awo eneto koma te namore tevo mahai kovu ena awo pambute meha ore awo se etore eha kona aera sombo tona eto mahai re arimbari mahai eire hehe err nangato err enjo hoi iri are eora toru kasero mane aura da ani enjo da ani do ure tora amo edo kovo be to Akarim be to peketo barato umbuto err keure avi ora heora arumbe haura keure ini aro bora anga horona umoro kamora hakari be be mi tunga barimi err awora hanana iji te amo afije tapore pondo kando avihora eto ire jawo jawo hora awo tiri awora embo pamone o vuvuto maha tafa tae edo nango ta iji amo nango hanana nango tare iri jawo eni embo hagen embo ta err donda err a asasa donda ame asasa owe awo hanana eora err pambuto tapa da eto mo embo pamone mi kakara singa mi tapa da eto hanana iji wu iji pepemi emo amo hanana eora iri jawo eora iri jawo eora ama ire aiko ovena awo err tungo bari ami aza tevo hanana mi aza ai eto a ereto ke aroko do araketo eujuga menifuka mane fuka mane ora ke sasa mane ora tevo hanana mi aza err err iumbui pamone ga iriato keora i jawo eto ta ere tamo usa Amai ke mane ora singa ta kakara te amo iri jawo ora andi tigiri eora amai ke ai orem bari sasai pore juju namo amo wuwu rai kea awa hanta iji ama hananai iji ra anga teora err err ozaga iji wuwuja amo osaga ora eto osasa eora amore amburi amburiri osaga pasaga amo eora eto simbisa puri eora amo ambu riri awo err err hawo ambiza o amo nango tapa ta eto usaga for a sipuri era angate ora hananai iji amo hananai iji ra err siari iji amo siari iji re amora tehora err awo maha ta awo err err isa akarim be umora pamora akarim be da ani pambare mo nango juru mirai amo isakari pambu hora err pambuto iruma amo akarimbe enjo emi akari be umba tora umbuto err simba atora perum bari orum ba tora err nangato ani ime auri vetora timo katora anga ora wawutu furo amo ra awo jo indikitu amo deige eni efurukito amo arare ar baucher Wa wut fuza terare pambat wa afuzu ambo auto arimbe zau arimbe to jumu keto wa sari kao awo pambai hakare hanje tiri ore awo arimbe oja ai donda awone dim hera eh amo he aura au mirai kito amute umo atim be tehore enjo amindi hoja eto na ara jimu keto au pamba joa ehami kote awo arimbari ingari koe wasiri ara ire ehawo err miha ara kuza au namo ari kovu mihena ire err eruri nango ta amo hakari be ruora err ai err auri vekari rehe err kire hekari re ki emi jawo te jawo te o ikoru tufore dore da dare ha donda hagen embo ta donda tapae raona amo nango purito auketo err meto manu umbuto ihora nango tifeu awo ehamu kona ami ani tukona awo meni amo ananda andu fe amo donda kohum beto ora awo kona ate iru riri maha keri maha tua maha turu wera amita err keri awo Err ara ira ujisi arimbari awo keri nao namo tofo namo awo ko nawo awo akari bera awo tungabari be re iji amiketo mihai jawora err endo hoire jawora ari ire err awo amu kote mihai jawora wuwuto ehami kote awo name hako menawo err keri awo pambuto hose kuro arukusa eiza mahai re awo kouvena awo hananau mehaza otofu awo mehaza err pekari enjo hoi err awo donda meni heato err inderi umbari awo eora iji akari bei sokoate awo awo mihaza ah ehami kote eha meni eha sosari korora poru nango ta mi ae vuwera sosari ke ra awo ani ra awi ani ta kona emi ta bambari awo akari mara pambujo para pambare mi da akari mara pambujo ah ire err keri anifo nango keaite awuto foe kora nangoda meni undi afije oro kora nango mani ingi ora err awo ingi korora err ke err ke ha tungai ha ara ire wasiri eha Awo wutu foe avea kora be awo ere arimbari maha akakari maha amore pambuto osikoza meha aro kouja awoe namo kovere oio iangato mihena emo nango moni eora moni ini ora moni keora awo koraro angatie awore nango mahat fu ufu tapa tapa amire nangota meni ugire irire afije re amo nango ha ami onjere kariora onje karie emo samonara ingato mana toa evitovo angate ruo angat tomiwo angat evivo angat isaevo angato onje kari eora kaire ringi korora meni awo ingito ke awo ingito ufuja kito amo akari amita ke awo err ingae err ke awo ku orekizo kito queen auza kito ingito ingae siro jai ingara kouza kito amo amo amo uzu tofo tara pambuhena jua pemi pambuhe awa amita minere ai ai overe kauna meni amore ke ke inga uja meni amara amai ke tuja eto amoro ororoto fofo tam bera Imore ke ingae err ai tumbae awe tona ae hata mata err afije jape ta ofifita ke awo ungae eiza kito amita owere karire pambuhena amona koe embo pamone uena noa hamba tusa noa ake jusa kitore oh kembe kembera namo mahata ke ingate err eora amo kembera wo nao nahata mata ke awo umbae ke agia kepe di awona amita minere mea kona evira fona roata ajire angata ana he mahami err nombo nima angato mira ingate rura ingato mana hatora m enjuga akari urura akari eiza awo ke ingae toto meni ami hako namo pambu tamo donda eha err hanana ukeie donda hangeni nungoa pasimba juwuka uwe umo sasa mona awo indera awo indera eni amo donda ipoi sasa monai indito err orembari umbuto asore keuja oi minimbari inito umbuora doi ora err ani au minimbara akari bore ani amo err hini kambari amo sau sau wuwuja donda Amo indera fora ingi jangira ami derere enanto orembari iseto buseto usa oire orumbari kambai kambai kambo ora orim bara akari to orumbari kambai kambo ora awo ramore err iruri nanta hamo eruruta hore ruai akari terura sini kambari siu sau err err embo pepemi ota irera amo otou mirae asasao basa horimbari susau susau vivi uja asasa basasa eni te kan te avivija ingi kora awora amta joi kowome namore ah arumbari eni te kan te arumbari pepemi papemi awutu foi kona donda amami dau jiga morai indera for a ami awo kakajawo awo arumbari pasisa pasisa mane awutu fuza nanta andu foi eni amo be pambuto arumbari pembe ufora pambo deire mo enanta err amo andufu amo be err siusora eire amburi rimbara utu fuza evure amborere ufuza ani amo gine zangene amo enjo mi ereto sejo kamburi beto hamaga uja oingene wan utu wan amag ora enamo angato be afora eni amo Err pambuto hona err ara joi embo embo err embo verita oh embo ara ira err sasa nona uwe popo jukure afije jape ra ke pepemi awo popo jukure oh embo pepemi ta err ke pepemi awo popo jukure pambuhe err ara jomi ora mireri besi ae jua pembe awo fukie angato hana fue err mihera eha kote kera kotehe ae anifo amore eangato eto mehara amita joi ere err ke mora ke paziri bera err paziri bera err keri err arimbari maha uvera ami ungota kora evira ke vi nango ari pokouza eto eha nangota meni undi afifije mi keri evi dei erekito umbut uhora mireri mere erihora amo kora err amita joire amita samona miza eto akarim bara miza eiza akarim bemo oh maha uvera wasiri maha are ara ire ma era awo aimo akari ma imehe oh Oh ehama keriha meni umbuto ora amo hanana keri akari mo moa imehe awo amore nangota ara ira arimbari ora aniamore umbuto ofatiza ara keri na oire maha aije danda maha tate uja oda nau era kea namo komena eha err ma embo ona emu kona re maha arimbari ma mireri maha awo akari bera awora ae jamo jamo be tunga umbari otou err hande irijawa akari awo anga iji amu tote awo mihaija eto wuwu tore err ehamu kote awo err keri awo pambuto osikuro ari kuruza mi hari kuruza awora hako err rasem batona amo oh keria wutu fuza oi nangota menu undi eto aifije mi ehan dondora ah ingato keri awo ingode ha err pejeto ke tora errr ehako namo iji ah keha amita err meni awo ko namo amo err arimbari usisi enimi wuwuto Besi fuza emire enanta orembari andu famo keri eha amami kogombuza eira embare awo kogombuza keri ehami keri amo ono ofado uru fuza ofado ufuza amita joi awo keri eni amo embo hagen embo ta keri eto err ara ira err usisi basisi err awutu foi awo oh for a evira eni amo ona dei pepemu usasa da dei pepemi port moresby re lae re mount hagen re rabaul re ai pambuto kora ara ira deige erita awo kora aputzu butore hako nangota dai nangoda meni unde aije mi ehawo ati tu ora pu horere kamba kambauza arimbari wasiri amo dei eni ta keri eni ta orembari mi nungoa ora au evetuko evetuko konihere hanana haure mireri haure ora am amire uta atiza orere be samona be usa minamo ara ira amo arimbari amo amo nango afije jape te ama angato ura awo nangota meni undi afifije mi teo ori ori ujo awa atitora re err err keri naute ramo kambai be uja Kamba usa oi awo hananau uriti te awo ma pambuhe err umo sisasa awo ingene mi err pasimba juwuke rumai indito hananou keve err ho sirim buri anga uwora err err henangato ingi zangi anifo amo err awo eto indi ere err indi ere siro orembari awo umbuto arara uza mine donda amore donda ipoi amore er amta iore ani ra nim barira ipoi afija jape indi wuwiza amore ingeni wuwure eto eto harito hore eto awo indi ora amo akarira ipoi arena ave ipoi ameni mi andera arena amo dei anda ipoi amore boru uto awo indi to kito awen derere siro au umbuta arara uja siro buda arara oi oremba kambauwe awo orum bari ara ire wasiri amo tefo ahara ko mane awo seni keto hora orere embo orimbara akarim emoko miza re meni mo err awuza amomo nu amo koi keare angatie kowo mihera oro err orembari arara eha miuza amo ama dondai ipoi Err iru pere eto samo nao denoe vedo sasai puru umbuto togora siro koa amo err awo ami pure hai orembare kambau uenami orembari ai keto uja ro angaro kovu mere eto ama mina err dona naga kakarika meha mene eha eha sasari kera pazera amore eha amo afuru kuza oi awo hanana be awo meai ere tena hanana kie tepo hau uena hora uena arubari jawote jawote anta kante err bowu kaue anta kante awo ufu mera ra aire ehako navo paziri be awo err ke jawo otofu awa mirau ujaura nangota meni unduta afiji tari otofu err enjo foio otofu sau ra ro otofu auma otofu awo err mirau jaura oire enana mire err err tefo uje nanta mi tefo err enanata ivo meni ah pazivore sasa err sasa eha vuvure eha err avo avo kiri keie awo aro keia kora uve nango embo be mi angai rau ke rau embatu uwie awo err ari aroko mane ora ah enjo otofu Oe err enjoi ta amo donda kive karire arrive karire err aru tufore or awundo wundore amo err jine kakato fukae te fukari kawo hora enjo tamo tamo tomai amo enjo mo torore teto be samona jogora eni amo be afora anga ora kora amita joere ke kawo hana hana mireri hana hana mireri hakari err tunga umbari jamo jamo ame heare nani ukona re err ehare mira uza mira pambuto na embo ruza osisi kuruza err ke awo na to keri akari hanana akari be ma afije ta uto maha ta uto uto nangota ai jawora ami kote awo meha oi awo kou ah mena ah meni nangota afije meni unde mi ora awo err hanana ukeora ate mine ne namo hanana awo seni keto etore hanana ma mandate amo te mirerei mireri awo usu besi ari ta ara ira err awo ra awo re namore kou mena amta joere ea hanana amore namo kona ra hanana re be manre hana be mane hana be re maha uve jua maha afija te ururu nangota eri anamo mena Ama hana be re nango era evure nango umo dera doi era ama hanana akari be ra umo diora besi ae pambuhe amo umo dera embo wiza beiza tapa ta eto err mini kore na mane kore na di asigi be ta angate indera err koro pembe err amu umbuto fue awo indera hona dei pepemi ai fu indera awo indi ora besi ai era namo bara namo embo umo dere embo tapa ra namo umbu embo hagen embo ga err inderi embora eto eha meni mi di fu indigo wo aira dona genta tawari wan be awo tapa be awo indie era gat namane or namo umo pembe ko pembe mo ombuto awo hona awo indi eora besi ai nango esre nau ungaha nango anama hawo indi wuwena jua pembe err powe mihere angat tuwe namo keri re awo kena err rate eha awo eni ra donda angari ko err awo kea ona amo pembe eha amo geni mora awo indi hora amita joi ere hm err paziri be re meni eha namoko nao hana hana amore nango isi mahata Ama hanana hakari bere nango era emire nango eto nango mine bera eto nango aora osa osa re enjo ika rate meni hea hanana uke ra err namoko namo re hanana mane ra amna ke sokowa ra hm sokoa orara hana nou ke re tepo nungo ai enanta mireri au usu besi ora usu besi ora awo kohona awo tore paziri be ekenamo eatona hm err err otofu ari awo miro jau ujo otofu embo eni pamone ino otofu awo moza ujo na err ke agi ari ata mata ke agari awo moza uzo embo pepemi data kuro pari amita ke ingeri ke agari awo moza ujo err eto tunga umbari tunga umbari enjo oi ire jau rare ire err awo moza ujo re amita bere nango maha tare nangore potufu be te em pepemie jourue aura joru we awa arimbeto ke ingovere nangore uta arimbeto jorere eto enanta ke pepemi Mireri ta ke pepemi awo tore veore nangoto onjeka rari iora ore nango ke amore ingi kure ke amo umbuto joi jo nangote pepeture are iru ora amota wuwute eha nango eha uto namo mehena juana uhe anga uja emikote heka nau eire nangore keai ivito uera ivito uera awo tore awo eto ke awo kogom beuza arumbari nango ta mi nango ta mireri aige ari eri aurere ara ire bete amore ke akakari ke pepemi ke siru pepemi ami kogombe wijafara err nangotare otofare oketora err err tunga umbari enjo err jawo rare ire err awo awo miro ehare ketora kora rate enangato meni eha eha sasari kera amita eire donda awo awo namo namo namo eare keawona ra keri naure donda auro pambuto err err mihana embo arikuza evira oi awo namo osaga ehara awu kona ezare hana hana amere ma jua maha da uwera ae hanana be re ai mehaza eto meni amokote nango mehara av nango ani da manda nango eroro bera ami ah namore eiza mu kote awo nango era aura sisena ere err ona Arat umoi pambere arere pandere isakasa ehere awa nango hanana ka eru era enjo iga oi iri jawoi pambera hm awo era oi eha awo namo ko nawo hanana manda meni eha amo juruga ora meni inifo amin akari mina inga bere meni akakari ra te meni irura awo err siro anga karita siro angariko awo hagen beto irue awo meni akari inifo amo err keri ami awo keri ara ira sasa munami hako nanto orembari amo kogom borora orere ma enjo ta awo iru kere amo enjo uja awo hako aweto konere nanta iru ora ai aire tapa ore evira oh meni enifo awo toto isate nunga isite uketo amo imo emi mamo mo ijikare ingija aire akari mireri akari eni ma ai ai ra tujusa eto nangato metu ujusa awo tore akari ujamore aura akari amita amo no afuza eto miza awora oh enifo mo togore enjo mi err goruka ai pambure enjo ta siroi airi uja ara pambutore ma enjo wowoi ambara wuwuja evira ore no akari samona amara ma kuza avi ke awo err keae ema ienare err hanana be mo ma afije eto wuto mahata eto wuto eha nau uja Ai ko wuwu era awore oh keriha anana eha meni mo ora hawo hanana be mo awore awo eto ingeri awo eto ingeri awo err paziri be uja ate enangato eto ingeri awo nane amita mine eto ingere er mine owereketo err nare hanana re maha afije jape eto wuto mahata eto nango eiza ta eiza nana uvena he anana akari ra awora ok eha eha iji mi kote nango da meni undi afije meha ora awo keri nau tore amora hanana manana hanana mare mireri wasiri keto usum besi eto amo hekai ani hore ani pambora pambuhona nunga akari samona maramara anunga afuru ora afora awo ete err ke twati wuto kei ako pau uwere err enare err err asikete nare mireri keri hanana re hona maha uvi jaora do tembe toru wera ara pejeto uwera aura eto err keri emi eto eha nango ihera eto weto pambuza emi hana hana amore nare hanana re aira amore keri rona ofata Keri eni ofata deginda enta auvudo boruto am kogumbe henanta orumbara kogumbe awo ai ai uruwe err ai pambuhe awo hananana ra aira enarate mirere nanta awa tefo wusu beso ra osuru korora eto amamire keri tapa amami amo ahata mata merim bara usu besi ora epe ewo hanza jikito eseto pasito ora awo namo kome nawo amangato ke ema eire wuwu tore err keri naui namo komena angato emai tutumo da evira.